संख्या ओह्के पछिलबाके गन्नाहे कह्लेसे सुरुमे जस्तेकी सउ तौके निनान्बे, अन्ठान्बे, सन्तान्बे, छियान्बे, पन्चान्बे, चौरान्बे, तिरन्बे, बयान्बे, एकान्बे, नब्बे, नेवासी, अठासी, सतासी, छियासी, पचासी, चौरासी, तिरासी, बयासी, एकासी, असी अस्तिही कर्के घटाईल क्रममे अथवा पाछेतिती कहत जिना हे।